Lugha nifurie irera ni Kighonu kana Kithwahili Kighonu nifurie irera kwakolea handu kuikee na vandu kwashigha imuelekeza mru kindo mru ungi araelewa kwa rera Kighonu kimetha nkarara aeliwe uya du akuichwa, Kithwahili nifurie irera kila handu kole mni akyaichwa Kighonu pho kwa mrerea Kithwahili lakini nifurie irera Kighonu mnu.